<hesitation> ווי אזוי ביווערס בויען זייער <hesitation> זיי.. זיי נוצן זייער הענט זייערע ציינער און זיי בייסן אראפ <hesitation> די האלץ פון די ביימער און... זיי... מאכן עס אין קליינע שטיקלעך.